والله بعيش مثل ما عاش أجدادنا الأولين بدون كهربا. بذهب أشتغل بالنهار، ونزرع عالأرض، ونرعى الغنم والبل بالنهار. ولو جا الليل، بنشب النار ونولع المصابيح عشان تضوي لنا في الليل. إلين تطلع الشمس ثاني يوم وبس، وهكذا نقضي الليل كله على ضوء الخشب وعلى المصابيح والمشعلة. نسوي المشاعل والمصباح الناري.